Sasha unɗu duhuna vita enna dawo makuna unila kana vita zugimiya <hesitation> ka juguɗ sallah vita sallah de vita muggowo sallah ka juduɗi sallah, vita christaniya de jebbede ɗan chuchi labb da ɗan chuchi maggad adua. ani an chuchi vita passade irin li mihaha banzabangana ka doubowode umar niya li ɗini, gudda li dinni nda minni ka muggade thana mahang duhana labbada dan mankaranta lubbade dan islamiya maggade makaranta duhana vita kakaɗa de mankaranta ma lablade har kakadade mankaranta nana kur hanŋ degree gullna kakadade vita kaka dade uita aha wattava passa lla a vita javajade thana gu tamo kowo talli dinni nda minni alli thivitaha alli uzina minni nda uzina dinni vaha lli uzina dathngem ki uzina thivitaha vita sama enna dowo dadanmban na gumak taimako vita muggowod tamako anga unɗu na duhana unɗu duhana tun. An vuku ghakana vita magamaga uzangan vuku ghuttafa, alfa anga da chumanka uzanga da dowo tunɗu da nahataka uzanga koh da dowo tunɗu wanni uzanga tun tosde upa, a ma da sanataka ha dowo tunuwo wani uzanga gullenge tunɗ tasde upa, a ma da sanataka da dowo tundu ama vita magamaga uzanja vuku alfangana da sana akana da dawo tunɗu koh hardo dowo turouwo kaha mama da sanaka <hesitation> da sanka uzanganda da dawo tunɗu, tun an haɗɗeƙini da chumka koh yahge wede kaga unɗu da raggowo ɗa sapp tunɗu ngan e uss wedde kagg unɗuna kanana yawa guldotho wani uzangalenge vita uss wedde kag uzana gumede warka nahadata unda shiddi ma hada nahadatu ma guɗa jebbe kad ungini ha ɗanguniwo unda shiddi gullen undada dawo tunɗana enna rahana jawa usshe usshe ussjiji uss mama uss ɗada kaggede dothowo undu ɗulana kam koh koh danali aka an milli ma da sanataka undu duhana koh gudda mewehama da sanataka gudda mewa undu ɗuha nama da sanataka kagga da chumowo unɗa duhana vita javaja tina ɗa tamoko tunɗu Vita javadade ennawo vita javaja tinna da taimokowo tunɗu vita ha ennawo ɗa korowo gudda gund a makni uss wedde uss wedde alfaawede ta ngudufa ennade haduwo vita aha ennadana da valawatayawo enna de haduwo ka undu ka undu <hesitation> la nda enna gullen neg damuwa hi nuwe haka nɗaneɗuwe vita aha enna da vall maƙƙa la shiddi koh aha enne ngane ha hang ɗavall hahang ɗavall maƙƙuwo unɗa koh allarahana ama unɗanda da. araha vita aha enna avallini davallanaka haganhagaƙa da kall waya mɓaɗa emanaga naya kaka, a jebb nda ragor o aasha eivala batta emnni vita uzinaha ya evilla nganede ka nda uziniha mba dda enwta emmi jebbe da taddata edda daffa kaka nda makuwa ɗadadar ta enwanta emmi kakala taddata enn mbaza sadahavaha da mbazadabata efadafada ghage fadata kaga naya <hesitation> emagga guga. a da magadata toh ekardda saddal va da kardadata koh nuwe kuranaka anga uzango da duhuna da maga ama uzangada koh duhuna da moggowo ama uzanga da koh duhuna vita undanda koh duhana dai ba wai duhuna ba unɗa duhuna vita gu malani ghaganta kana. Wawoa, <hesitation> wa musuwe usa <hesitation> asha vita sasadade edaina mbadda eskuwa uji kakana aha thana takamada labtabiwo nenan musadda mbadaba esukabe kakana ha aha thana gullowo toh naya uzangayana ennaraha bewo ennarahabew samsamwo undaraha vita uzangarahaya shewe esukata uji ƙaƙa nda uzang jeɓɓe gudeguɗe da sukuwadata sangadata amthala vita kakadaka daffa sewe da kal daffo da sha kebe wani uziniha ma danhanga ma gumak sanganata hang zuwohanga kaltka tashe mbaz abka baga zuwu hanga daff ma dowka dowohanga gu unɗu da kallowo enna raha lahayawo vita enarahena koh daga koh <hesitation> labla kalafta amthalla zuwode kalafad tashe gane ahadiya mbazabde fadde tapga <hesitation> dalla tapga toffal kariya tashe ama la shiɗɗi ghaduwo unɗa rha tun haddeƙe da charka undaraha undanda ha araha gullenwo da charka uzange koh makuuja duhuna ya vita makawa duhunaya Kala kala warkna vita dauka makuwa ɗa wumkana sai labblaka gumaka nɗiɗa lang thiwitaha naka haliya makuwana kallah nadalan thiwitah <noise> vita duhima haliya makuwana kalan thuwitaha to duhuna vita duhunb uwo kalana thinytahana toh duɦum naya maƙuwiyawo ɓaɗɗe thiwitahahe da chammada unɗaraha ɗa cɦum unɗa ƙoh araha muvaya zaddal ma vita ɗa kall uzangta marakuwa vita dakall marakuwa jeɓɓƙa allam minam maƙuwa vita ɗauka ɓichink ma lab jeɓɓƙa uzina ha nana zaɗɗal nana uzang an thiwitahahani na ɗuhunare toh oka ɗuhuna hankala uzang ngane vita muggal <hesitation> muggul jebb tha na agaga allang thiwitahini vita ghush na langh thiuvitaha gu jebbe to nayana da korowo hanga naya uzanga ƙam duhuna vita alla koh shano guddiya ha nehe da monoka ndaya uzangayi kaga uzanga koh hankal kenan ama vita uzange nda hank aliya koh nuwe kuarana undu jebbe nanaha unɗu chuhura ussha unɗe sukuha uss ɗada uss mama jeɓɓe de dan karatuwini labb de dan makaranta labb de dan karatu jeɓɓ dan adiniyini. An christem ya jebb dan church an muslima jebb dan masalaci ta jugg sallah sowo chuffa passh kobowo toh naya na uzang duhunaya <hesitation> kalla lamanban sakurowo uzang duhuna na koh ubba toshede na da shanemaka kalla kalla kallan alla kallan lamang shakoworo uzang koh duhuna na dagga haɗɗeƙa ma da, da da shankana nana uzang duhunabe wo kalamban shakorowo muvaya ka a gullenge nana makuwamana a duhuna koh tahunolowo na ha danguniwo dohd daffa mahza mugg la fadda mbazozowo alli enna mbazozowo kariya mini nda dinni har kardada har kardadlang anga mama nda dada. a toh naya makuya ma duluna avala yadd kam irin noya makurya ma gumak da wumowo ama makuve wark a churata thewa wathaha warka jebbe garan garan gonon da, da, dan allan huɗa luwa toh naya maƙiwiya maƙwo a duhanaɓayowo ama ƙowa bewa shana hawa ƙowa bew shanttama alla da shanowo ɓa kowa ɓa gaskiya sai alla ɗa faha ghan amɗiya don hakka uzang duhuna kam uzange shan tah gudda mini shanta gudda dinni vita nanah ka unɗada da yadta ma Ba sai maha nda ɗaha undu baai koh unɗda nahaka koh anɗage naho ka unɗu koh an mota ɗagavaka nda unɗu vita mamaɗe mamiya vita dade dadaiya basan unɗa yaddatabewo kowa nahgka vita unɗa kaɗɗade vuka nka girimini nana unɗa gullehe kaka vita marayuya nana ma maddana kaka vita zuguniya gullen nana ɗaddana kakah vita labb ta ɗahowo nana yayade kaka vita <hesitation> unɗa malle tahana makke gullen vita makuwe ma kai nana addadiya nana yayadiya toh unda duhuna koh an mota dagava ndanede da shane maka unɗa koh duhima gullen koh thewa wativehe ta wulka ma ma nanha ka ma undu ɗuhunabewo muwayagan vita zugum enarah gullen aha zugumahanda dakana allan mallans gull ghuwogo naya uzinihayana gama sa vita hahaɗe maghgana ka munka nasik a mahanga gumull mogowo bajjem mahanga nahaka ghanghang na da ragutaka vita irin alli yaɗakam nana hi irin alli ghangatan mughang na kam da rugutayewo